Aha, amina fiegnana zany an de tsy tokony hisy fetrany zany si amina resaka famohana hevitra. Afaka avoaka nô fogna i hevitra ano igny an na amin'ny fotoana karakory na karakory, fa Io zany tsy misy